ابھی ہمارے گھر کی کھڑکیاں کلین کرنا بولے تو، صاف کرنا بولے تو پہلے تو سُکھّے۔ پہلے تو کپڑا لینے کو، مطلب اس میں جو چراند تھا، جو بھی <hesitation> گندگی رہتی ہے، وہ سُکھّے کپڑے سی ہمیں کلین کر لینا پہلے تو، اور پھر <hesitation> کلین کرنے کا۔ برش بھی آتا، وہ برش سی اندر اگر <hesitation> کھڑکیاں میں، کھڑکیاں میں بیچ۔ میں کہاں تو کچرا ہو رہا ہے تو وہ نکال سکتے ہیں، وہ نکالنے۔ کے بعد <hesitation> کپڑا لینا یا پھر کپڑا نہیں تو تمہیں یہ۔ بھی لے سکتے ہیں <hesitation> مطلب ایک بھانڈے میں تمہیں پانی بھی لے سکتے ہیں۔ ڈائریکٹلی مطلب ایسے کھڑکیاں پہ پانی بھی پھیک سکتے ہیں، پانی بھی پھیک سکتے ہیں <hesitation> پانی کو اچھا۔ اچھے کپڑا یوز کرے تو زیادہ کلین ہوتا۔ بیچ میں جو کھڑکیاں رہتی، اس میں جو گیلا رہتے نی وہ <hesitation> گیلا وی کلین کریں کو تم نہ پہلے تو ایک برش جیسا کچھ نا کچھ ہونا پڑتا۔ وہ برش لے کے کلین صاف کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے تم نے کھڑکی کو اچھا کلین صاف کر سکتے۔